Ah se penso a-o cô reusa me vëgne in cheu mæ figgia, mæ figgia ch'a se ciamma Rosa e o penso comme un cô teñio, un cô doçe, un cô ch'o me piaxe un muggio perché o me regòrda tutti i momenti ascì mæ moggê che oua a no gh'é ciù.